بالطبيعه المكونات الأساسيه للكمبيوتر هي المعالج سي بي يو، الذاكره العشوائية لهي رام <hesitation> وحدة التخزين س س تي، لوحه الأم <hesitation> فما زادا بطاقات الرسومات و مزود الطاقه، نظن هذي هي المكونات لتعمل مع بعض باش نقدرو نستعملو الحاسوب بصفه عاديه.